احد المعتقدات المهمة بالنسبة لي هو أهمية التعاطف والتفاهم بين الناس اعتقد ان كل واحد فينا يمر بتجارب مختلفة والتعاطف يساعدنا نفهم بعض بشكل أفضل ونبني علاقات أقوى إذا تعلمنا نسمع للآخرين ونحاول نفهم وجهات نظرهم بنقدر نخلق مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا هالمبدأ يفتح لنا ابواب جديدة للتواصل والتعاون.